Muḃaye óre nadiale natiekaɭo múlu múlu nimoo muñamedial pur kaluŋen apiamo. Iɭeruġaɭo yaŝeŋ úlu úlu énoo nee- néḃuoleno. Eḃay ŝahe om yaŝeŋ oma ñónibuoleno, ŝahe om- ĩĩ- oɭẽ níbuoleno, ŝahe káleġamo níbuoleno.